<noise> esteeꞌ ikháa̱nꞌxo̱ꞌ <hesitation> xó rí jaꞌnii rí dí <hesitation> ngúwán tiémpo̱ ríge̱ꞌ, xó rí na̱ꞌkha̱ go̱nꞌ rí́ go̱nꞌ ri mijna gu̱wa̱ꞌ, rúꞌkhue̱n ñajuun naꞌne ngúwánꞌ, ngúwán ikhaa rúꞌkhue̱n ñajuun rí ndaꞌyóo rí, ikháa̱nꞌxo̱ꞌ mu̱ña̱wa̱n míjnáxo̱ꞌ. Na̱ꞌkha̱ máꞌ go̱nꞌ rí estee, <hesitation> go̱nꞌ e̱tso̱ rúꞌ̱khue̱n na̱ꞌkha̱, mika, mika me̱ndaꞌkho mbu̱júꞌ. A̱ꞌkhue̱n ñajuun rí este̱e̱ꞌ, <hesitation> ikhaa máꞌ xkuaꞌnii ndaꞌyóo rí mu̱ña̱wa̱n míjnáxo̱ꞌ mangaa. Na̱ꞌkha̱ máꞌ tiémpo̱ ído̱ rí nandoo má ra̱ka̱a ruꞌwa, xó go̱nꞌ timajuiin, na̱ráka̱a̱ ruꞌwa a̱ꞌkhue̱n rá. A̱ꞌkhue̱n ñajuun rí na- naxtiꞌkhu̱u̱ xúgíí mbu̱júꞌ, i̱mbrúthuun rí nu̱ñi̱íxo̱ꞌ se̱ntír, ngúwán eꞌne rúꞌkhue̱n mbu̱júꞌ. Ikhaa xtiꞌthin, ikhaa eꞌne porke ruꞌwa i̱ráka̱a̱, a̱ꞌkhue̱n nu̱gíꞌdi̱ínxo̱ꞌ mangáa̱nxo̱ꞌ nu̱ñajunxo̱ꞌ rí tiémpo̱ rí na̱ꞌkha̱a̱ rúꞌwa a̱ꞌkhue̱n, nidu, kósa̱ rí nidu, xúgíí rí nu̱ne̱, nu̱ne̱, nu̱ne̱ ikháa̱nꞌ tsáa̱nꞌ xa̱bo̱ me̱ꞌpha̱a̱ ñajuanxo̱ꞌ. Xómá rí na̱ꞌkha̱ iꞌwá go̱nꞌ rá, na̱ka̱ ruꞌwa a̱ꞌkhue̱n rá, na̱ꞌkha̱ máꞌ ngúwán mbo̱júꞌ, ngúwán tiémpo̱ rí naꞌne rí go̱nꞌ. Mijna gu̱wa̱ꞌ, gu̱wa̱ꞌ, gu̱wa̱ꞌ <hesitation> gonꞌ gu̱wa̱ꞌ e̱mba̱, naꞌne ngúwán rí <hesitation> naꞌne rí tiémpo̱ rúꞌkhue̱n mangaa, xúgíí rúꞌkhue̱n ñajuun rí géꞌdoo <hesitation> júba̱ tsáa̱nꞌ juwaxo̱ꞌ ge̱jioꞌ, kási̱ rí phú mbá xúgíí naꞌne̱ mina̱ꞌ ne̱, ni ngúwán guéño, ni máꞌ mika guéño, rí xkuaꞌnii ne̱ rí phú mbu̱ꞌyáálóꞌ, porke ríga̱ i̱mba̱ párte̱ rí i̱wa̱á tsída̱ꞌ, i̱tha̱n ngúwán eꞌne. Xúꞌkhue̱n máꞌ párte̱ rí jawáá, i̱wa̱á mika mbu̱júꞌ. Rí ge̱jioꞌ ni mika máꞌ guéño, ni máꞌ ngúwán guéño, mbá mitsaan jayuꞌ.